Ki'mtäk mespatä ja'kutyä ki'mu mäjmä, ja'kutyä jä'mu tzay, o ja'kutyä mes nclavatzäjku algun nä tiyä täjkojmä, ja'kutyä ja'kutyä yänu kuy.